که زه د سفر په اړه فکر کوم نو زه به له ځان سره په بکس کې خپلې جامې، د غاښونو کریم او برس همدرانګه تلیفون او د هغې چارچر، یو څه اوبه او یوه اندازه خواړه له ځان سره واخلم. البته که زه کومه ناروغي لاسرسي وړ وي، ولرم. داسې ځای کې چې <hesitation> ولرم نو تر ټولو به اړینه به دا وي چې زه د خپلې ناروغۍ درمل له ځان سره په بکس کې په